Men uch ta davlatga tashrif buyurdim. Turkiya, Rossiya va Qozog‘iston. Har birida turli madaniyatlar va o‘ziga xos tajribalarni ko‘rish imkoniga ega bo‘ldim.